<hesitation> A mimma m'iada a prachi furriai sa Spagna a patti e attra, sia che a nord che a sud de sa Spagna. Poitta esti u poppulu meda meda similli a su nostu, <hesitation> meda callorosu, meda amicchevole <hesitation> e ospitale.